ཐ་སྐྱབས་ལམ་ཐ་བཞིབ་ལམ་གི་སྐོར་ལས་ཤུན་ཐ་བཞིབ་ལམ་ལོ་ཡ་མ་ཏའོ་ཀེ་པོ་ཅི་ཧེ་པོ་ཨིན་ཐ་མི་རིག་ཐམ་ཆེད་ལོ་ཏང་རང་སྲོས་ལི་རིག་འབྱུང་གི་བཞབ་ལམ་ཧེ་པོ་ཨིན། ཨོ་དི་བསྟན་ལག་མྱ་ཅེ་དང་འཛོམ་ན་ཐང་ན་དང་འཛོམ་ཉག་མེ་རིག་རིག་འབྱུང་མ་དའོ་ཀེ་པོ་ཅི་ཇུ་དི་ཧེ་གེད་ཨིན། དེ་ལྟེ་དབྱིན་ཚིག་ལྷ་བོ། ལྷ་བོ་ལོ་ཡ་རང་གི་རིག་འབྱུང་གི་བསྡལ་ལམ་ཧེ་པོ་ཨིན་ཨོ་དེ་བསྟན་ལག་དང་མི་རིག་འབྱང་ཧེ་ན་ཇུ་དེ་དེ་གེད་ཨིན་མྱ་རིག་ཁོང་ཚུ་ལོ་ཡ་རང་གི་རིག་འབྱུང་གི་བསྡལ་ལམ་ཧེ་པོ་ཨིན་ཨོ་དི་དྲུགས་སྤྱི་འབྱིལ་ན་ཇུ་དེ་དེ་གེད་མྱ་རིག་ཐམ་ཆེ་ལོ་རང་རང་སྲོས་ལི་བཞབ་གནས་ཧེ་པོ་ཨིན།